أحب أكون عالقة على جزيرة مع عدوي اللدود مش لوحدي طبعا لإن وجود شخص تاني حتى لو هوه عدوي أحسن ما أكون لوحدي خالص، وممكن مع الوقت نبدأ نتعاون مع بعض ونفهم بعض ونتصالح. أما الوحدة التامة فصعبة لإنها أكيد هتأثر على نفسيتي.